आताच्या जणां आसा कोणात आछो न्हा जो आपले फोटो कडछो न्हा <hesitation> ऑर जेका आपले फोटो कडून ते फ्रेम करपाक आवडचे न्हा। पहिली तार लोक कैमेरा नस्तना फोन नस्तना दुकानदार वाचन स्पेशल फोटो कडून घ्यवून तेची फ्रेम करून पैशे मोडून घरा हाडून भिंतिक ब लाय असली आनी <hesitation> खुशी जात पन आता सगळ्यां कडे फोन आसा मनन येह पिक्चर फ्रेम आमका बगुंग खूप कमी प्रमाण मेइतात पन पेंटिंग जाव चित्र कला कोणाक येता तो मात्र येचो उपयोग अजुनाय करतात आस्तलो।